Accindirki e ko ɗume na lallai sai siyaasa ba, un wooɗa, so ni naa ummatore un nuufi ba, kala ko ina toɗɗii nguurndam renndo ɗaɓɓaani janfa